<hesitation> Raha hindaoko agnatin'ny kitapoko raha ohatra ka hoe andeha dia an-tongotra zaha a ragno a de bonbon, zany zagny no tegna hoe igny zany magnampy herinao raha ohatra ka somary rera-dreka igny anao de mihignana mitsetsitra bonbon, de misotro ragno kely, zany no hindaoko gn'anahy.